<noise> khodik oka, ndona iyini ma bii tembgak edan chibe marengha awon erezi e. erezi mada areh che meh. erezi ekhabhi enden. okhabha adem e cha mono ozima owon erezi eh. Motewort ahoma ekpen, anona asii, agbah erezi cho bishit ebangha ndo maship eyin abyenghi. Anaben bah awon orezi wuru o. akwu sini ekpo pyoh aduk biship. Aha abubibuim, aha ana, aha nten. Azina erezzi cho anona. otong fah eden edok dok, oham eden che tong nfa dok eeom owowon erezi ndoma. Samo rengha anaa. moh kang anaa ma ma beh bii mosini ekpo kpena ngmkpen mohe mowon orezi wuri nwo mosino okhok. Ham kpong bii erezi ohama adema affah e. ira nke eden mgbaha chi ba ana won erezi wurii e. ma nna gbakhi eden cha amo won erezi e mosi ebongha cha mosim ochi erezi ndoma. Morengha ana p'amamn biship. moduk abuhi buhi iyip. dok pok penamkpen mo hemeh moh hassi mokho onung, mohe itabhasi. Ebonghe ndoma ebibi mokima mog beri otena. Otongha abhanghi atan, mgba mgba ntan sah mono sima owon erezi erezi ewop khe cha mono won mosima ajii mosima osi etongha ndoma ajii momo mboma mada woni beh meh, moh dughi beh bishit. mokwo gbobhi beh, moh yena asi mbo tara atora mbo bishit mozima osi ebongha ndo cha erezi ndoma. Mo bha ogora, odaho bah khe ogora o, odagho bah aghe otazi o. odaho bah ahum eyip ahuma eyip cho agbe tara agbomma mma. aghe meh azima asi erezi cho nden ntan. nna seh domeh si nnong obhanghi kwa mozima owon erezi e.